To kausomi muda mu'i- mu'eh mara wayye e' mute- mute dok'eni mu'e mara, mu'e mara, marabu miya <hesitation> ai dole mu'ina burum mu'ina marabu biya asarmu koweno kute ku- kogori zigonko ko tina ko fena asirko to rayuwa kenan 'ya kowena sai marabu kowena kasu miya <hesitation> konama tarebu ai yoto bu daman mara gadonmu marane to muda dai femu asir- femu asirke muwoye 'yamu fadi asirmu ki millanmu albarkaci dai, a omuke mu wati mutina mu- mugari zigommu mufe asirmu albakaci ubangijike'e albarkancin manzon Allah ke'e daike omu ki mallanmu gado wayye gada mara gado fah dukemu 'yanko nonemu e'e' mirami kauso matansu daiko gadole ke'e dole munike daman shidam- shida go shida shida hai ne ko- ko- ko- kosko yoko ke'e motennamin komke ko de'e 'ya a- a- abeiko <hesitation> daman shida go kado kina jij- haine munonomu ke anko ki dikemu de'ekomuni munike albakashi ubangiji ke mude'e millamu mara wayye gadonmu ne. Mu 'yanko mara mukeje ai yoto tilimum muda mu wena, mutina mugari a zigonmu ki millanmu fe asirmu, mu e'su bono a bellanbu kisi amman ina miya muwe 'ya banda mara gado maraka- mara gadonmu mara kenan. kauso gunimi kudano gormu mu ishenku farin ciki mukunna albarkaci ubangiji ke'e kuadawo lafiya dai mukguni lafiyake a bono albakashi ubangiji ke'e dai kareku bille albarkashi ubangiji me'e gareku bille mu 'yanko murda dishenku ku demuni ke lafiya komoko amu zinake daike mukunnanko, mukunnoko fah. a rayuwa hawo mudi ga gaf hawo mudi tak, kogo haumoɗi dai a da'inko do yaka gale 'yanko ki- ki- ki kigeudan ko dai dole a unko albarka ubangiji ke'e yomu gadonko ai dole nawano'yanku kanimmu 'yanko bobomi yanko munike, 'yanko duniya da manzon allah ke'e daike a ommo mutina mu- mu gari muɗoda zigonmu daiko ata albarkaci ubangij. Millamuke daman shida goi shida haine munike ko mudammu ke millammu ke dai ansu a e'bukatansu ke'e dai ansu afe asir kansu shike toi, gari sai bukatansu. gadonmu mara kenan a tom duniya wanse'e gaf hau moɗi tak a rayuwa kenan asomiye biya a jera kauso andi jerabu, ta jara mizi ta jea mondu a ina marshe ki zawa ake azau e'li a ina marshe ki zawa kauso andi marshe ki zawado? to ba- andi jeabu kota kota to a rayuwa to munike mu'e addu'a millammuke ke daisu ke lafiya dai ansu giri- andoy yoto go shauko mara ke a duniyase a gagara sibu albarkacin majo- annabi muhammadu. daman gadone mugadonko dole mugaf mara millammuke agaf mara. to 'yanko mara goke mukni karatu iko karatu mi? a ina sallah kowane lokci a ina sallah nabarka ubangiji ke dai kare guni, gunike ku isonka marshe bonomke dai akara guni minike dai omu lafiya ki millammu. ki mondu ki mizi a garwammu wanse dai omu lafiya 'yar- e'ritu agari wanse'e toyo disam dai tura dimfoni ke'e dai a omu 'yai zai a ditu garmu ke'e ki millammu ki zazin kimonde dai omu lfiya albakaci ubangiji albarkacin manzon Allah. E' disa ke saimu goli a gefemmu mu- mukola bammubu mota wanse ko dikko tiya a metu lafiya dai kuma a kara zuni albarkaci ubangiji.